Puɗɗi e piindi e nder ndiyam ina walla nguurdam e nder ndiyam no feewi. Ngati ko e mun liɗɗi lelnata, hen jibinta. Kadi liɗɗi keewɗi kadi ina ñaama ɗum. Ɗiin puɗi ina mballa no feewi nguurdam e nder ndiyam.